الأشياء الي لازم تفحصا قبل لا تاخذ سيارة أو قبل لا تاخذ ماطور ، هي جيك المحرك اهم شي ، جيك المحرك مالتا ، وهو شوف اشقد ميشي ، و تشوف ال الاضرار مالتا اشنو ضررا صندوق ؟ دعامية؟ من